ओर्गनिच् फूद् एब बेसत् प्र गेनेरल्य् दन्ग् बससिन् स नैद गे मनुमन् बब्रि को है। छितिस् नि मन्सि प्र नतुरल् वय् जेन्ग् है। नमिन् त्शिगो अर फन्ग्सिन्ग् अवैलब्ले बनो न्ग। फन्ग्सिन्ग् अवैलब्ले बेसद अर्तिफिचिअल्ल्य् बनने गे येजे को है। गेनेरल्ल्य् जेन्ग् हर्म्फुल् फोर् हुमन् हेअल्थ् नमिन् त्शिगो। जयिनि थकै पेयो है तम् को गवन्ग् रैसे खलने ज ये ओर्गनिच् फूद्स् फ्रौ। इन् म्य् ओपिनिओन् ओर्गनिच् बेसत् प्र को है तम् गस बनने ये। म्विछम् नुन्ग मनु हनु ब गेनेरल् हुमन्स् एब मिद्द्ले च्लस्स् पेओप्ले प्र बेपर् नि। भेपर् बै देबुस्तु को है बनने ज न यव् हेन्थ ज ये रन्ग् रुप नि। दस् ओर्गनिच् फूद् को फन्ग्सिन्ग् को मोलि खुम् दमो होगसन नै। मन्छिनि हेअल्थ् को उदवेनेनि थकै होगसने अकहम्।